Maq olõ viimäne inemine maakeräl, selle et kõik tõõsõq inemiseq ommaq robotidõ puult ärq tapet. Ma pagõsi mõtsa ja nüüd olõ ma elänüq joba mitu nädälit maa all mulgu seeh.